Yalla no haani e wodi tawe gollitire marefuji maraɗe malla marefuji ladde, e fijirleje meɗen e hani sanne hono no himbe nana himbe wobbe hebirta wadda bade e fijirlaje, a tawan himbe e fijirla holla fijinobe nagge ko nandi e moɗum un ɗo funa kowoɗi sanne.